Azafady ragnitse tsy asako azy igny fa voa-voatosiky teo koa lasa vaky fa ho soloako nao ohatse mety aminao.